Raha misy vahiny tiako hitsidika anahy amin'ny herinandro ambony dia ny akanjo tiako mba ho entiny tonga ao aminahy ao dia jogging ambony ambany dia miaraka amin'ny casquette dia kiraro mazava ho azy dia zay no tiako ny paoziny mba hamangiana anahy.